طبعا اكيد اني افضل انه يكون عندي طباخ شخصي. عشان اصلا انا احب السواجة. ما عندي مشكلة مع السواجة. بس عندي مشكلة مع الطبخ. ما احب الطبخ ابدا. وكمان لما ارجع من البيت مرة جوعانة. ابغى اوصل اكل ما ابغى اوصل من الشغل مثلا اطبخ ابغى اوصل الغدا جاهز.